Ghi jirgin ta umma ta itha kwafa bu sabusi ba a fakhi a zita a ghiciya khim ghi a ndaka takai khin wi ta wuyani be’e ta wada kwafu ta wawurau <hesitation> Ghani ba a wawurita hyi ndaka dawa wuyi ca yuuwai ba hyi dawi wuyi ca yuuwai wu ndaka naha a ndaka civa wa wa wa’na’a sai wan aha tati ltha kwafa <hesitation> tati ltha kwafa har ta hyin ndaka umma kamar hyin ndaka <un integrated> a ba ti vinahyi gma a ndaka zigwa Danzi gmata buga jarhyun hyina lthau hyina ndaka ghi hyin ndakihiya.